Kyinieɛ wɔ hɔ yi ɔwɔ akwaa bebree a ɛkeka bom ɛma kyinieɛ no ɛtumi di ne dwuma a ɛboa na abɔ yɛn ho ban afiri nsuo a ɛtɔ ho afei, ɛne awia a ano ayɛ katekate a ɛde ɔhyew bebree aba no kyinieɛ ɛboa yɛn, na ɛbɔ yɛn ho ban ɛfiri ho. Akwaa kyinieɛ ɛwɔ no bi ne akatasoɔ. Woahunu sɛ kyinieɛ no ɛwɔ adeɛ a, ntoma adeɛ bi a atwa ho ahyia ɛkata yɛn so firi awia ɛho. Ɔsane nso ɛwɔ ɛmfin. Ɛmfin no ɛyɛ nandeɛ ntiatia bi a ɛwɔ kyinieɛ no mu a ɛfiri soro ɛba na ɛkita akatasoɔ no ɛmu. Kyinieɛ san ɛwɔ adeɛ bi a afei mu twe ɛwɔ mu. Saa adeɛ no a mu twe no boa yɛn ma yɛtumi bue kyinieɛ no, na afei, yɛtumi ɛka kyinieɛ no pto mu. Ɔsane nso ɛwɔ dadeɛ tenten bi ɛwɔ kyiniɛe no mu a yɛfrɛ no shaft. Saa dadeɛ tenten yi no na ɛkura kkyiniɛ no na ɛtumi boa kyinieɛ no dwumadie nyinaa ma ɛwie pɛyɛ. Ɛsane wɔ nsa ɛwɔ kyinieɛ no mu. Kyinieɛ nsa yɛ baabi a wo de wo nsa bɛsɔ na afei wode akita kyinieɛ no mu no, ɛhɔ yɛ ne nsa.